Ndanguano nina xa naketeno dama dakenten ndá, tá xakayu no xa'á daketenó hú no ngueno ta da- da ketenó nrida koo no nrida vaso, xanrá ha traste luxhi ha xhinendano cociná, xuku nagua ko nagua inka tiempo ña yo ndangua, xhin inka xhin itú xe- xe kayoxhi kayu diki ña dii, kayu diki ché ko nguina yo nama yo cloro yo pino yo suvitel koyo xhuku kó xhinentanxi nama xoko nama kuxhi nigna nuxa'a, dakeno nanguano naketo nrá, daka kayunó yuku kidanuxhin, ndangua.